Somi heɓaay dama wakkati so'irayam daga, mi yaɗaay mi so'o duɓi ujirere goo e tammere jewenay, e chappanɗe jewegoo, ngam mi yi'a non no nasara'en kokki Najeriya yenci hore mum.